मैं जो है सहर के छोटे से अपार्टमेंट में रहबो पसंद करूँगो चूंके मैं जोय अकेलों हूँ, अकेले काज ज्यादा जगह की जरूरत नैये होतिन। तो बेमतलब में कयेकू बड़ी चीज़े घेरो बामे कोई और रहलेगो और हम तो जोए छोटे में गुजारो कर लेंगे। छोटे में रहबे के जियू फायदा होताये के बामे हमें साफ सफाई करवे में ज्यादा ध्यान नैये रखनो पड़तुई। और साफ सफाई जो है जल्दी होजातेय चूंके छोटी चीजन में गंदगी हमाए जल्दी नजरन में आए जातेय। जा वजह ते हम बाये जल्दी जल्दी साफाौ कर देतेइन जब चीज बड़ी होयगी। तो माँ जब हम रहेंगे तो बू हमाए नजरन में बहुत देर में आबेगी। जा वजह ते माँ गंदगी फैल जातेय।